Aiporu opareve, esa oyovake oi seve, jaeñoko iru oyeta re mbaeti mbae oya yepe mbaeti, mbaekirape ñañemimo jare tätä etei ikia je.